Yu ta davachí ta kini o'on hora komi hora, ta ho o on. yu ta kidachón ta davaxhichi tá va kidi nei a davaxhichi tá vani hora ta xa kuan kudi tu no nó na kudio nguan na kudu kudio ona hora a íín hora ta dikatá nruva vaó natin vao kii xó ho o on. ku kuaña chí navakidi vaó tava ho viko na kadachó ana kao choxo ta ona hora a íín hora hú noa na kudio.